<hesitation> or c̲h̲ixkwa' x̱o'bgi'n este kon pchoꞌx las y pchoꞌx zu y yu or c̲h̲ixkwaꞌma x̱oꞌbgiꞌn noꞌnda giꞌn ye o yu or c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn noꞌnda giꞌn bidz <hesitation> o depende.